بالمكتب عندنا تقريباً أربع نوافذ كبيرة يعني تدخل إضاءة طبيعية طول اليوم، الجو في المكتب يعتبر مريح لأنه الإضاءة الطبيعية فأربع نوافذ في مكتب جميل جداً ومريح وإضاءة طبيعية وإضاءة زينة.